Chaꞌ na nleichuu tsꞌaⁿ ta̱ ndoꞌ na ticwiꞌndaaꞌnaꞌ mandyo na nnda̱a̱ nnaⁿndyenaꞌ cwii ñequiee hasta ꞌom xuee ta̱ na mayoti nnaⁿndye sa̱a̱ xeⁿ na nlana̱a̱ⁿya chaꞌ na ta̱nda quia na niomnaꞌ cwii joo yuu na teiiⁿꞌ mandyo na meiiⁿ xocanda̱a̱ꞌ cwii ñequiee xuee ndoꞌ cwito̱ꞌnaꞌ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ ta̱ na mandyo mayoti nnda̱a̱ nquiom chaꞌ na zanahoria nameiⁿꞌ cwinandyenaꞌ meiiⁿ na majndyeti xuee ndoꞌ mañoomꞌ ljeii tsꞌaⁿ quia na jnda̱ teinomꞌnaꞌ joonaꞌ quia na jnda̱ tꞌuaanaꞌ ee cwiwiseinaꞌ oo cwi cwito̱ꞌnaꞌ ndoꞌ quia na jnda̱ jnaⁿ na cwitjoomnaꞌ na ljoꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ na taxonda̱a̱ na nncwilꞌueeꞌñe sꞌaⁿ joonaꞌ ee jnda̱ teinomꞌnaꞌ na yanaꞌ.